Bantaŋa tari a karewɛɛsi la tuna la tuuma n suŋeri e yɛsera la a san nyɔkɛ la duŋa ti a ku obe. A san diŋɛ gi duŋa la ba'asɛ, a ni dikɛ la karewɛɛsi la gi di kankaŋi, gi di zãla, se'ere n wan basɛ ti duŋa la da nyaŋɛ piɛ a nuuren. A ni gi e la a karewɛɛsi la bala, kankaŋi, paŋa paŋa, zãlɛ yue, ti duŋa la ta ma'ɛ a nuuren ti a nyaa ni pɔsɛ ãasena duŋa la nɛnɔ la n la a karewɛɛsi la, ãasum e nyaa ɔbera. Bantaŋa n tari a karewɛɛsi la tuna tunse'ere n bala ti di dɛna tunse'ere n suŋeri e a nɛnɔ ɔbega puan.